Ta pafattuju i pasoq e ki aju e nappa ta peppeq ta ceddeq-ceddeq baraq deq najjekko pasoq e narekko mattama sitengnga ni ta peppeq ni malireq-lireq gangkanna mattama maneng.